Üna volta le persun-e a viagiavu poch e a i era pa i mezzi, al avìu pa i sold, al avìu pa le macchine, a i era pa <noise> le stasiun di treni u gli aerei vizin a ca e andazìu sempre a pe, ades a s'viagia tantu facilment. Sai pa di s'al e puzitìu u negatìu, se viage trop secund mi perde l'uritentament, sas pa pi ëndua ses, ëndua vive